<hesitation> पिजा असी चीज चे भाई, कि अभी का लोग बच्चान का तो बहुत पसंच हैं, पर आपन का तो भावबी नहीं हैं। क्योंकि आपका कैमीकल का पेश्टन, वेश्टन लगई दे, तो आपन कहते हो कि गंद हैं। आपन तो दूर भागां, पर आपका बच्चा तो घणा पसंच कर। अब आपन लोग तो कहीं हैं कि अच्छो पीवर दूद, दैंगी, मलैवालो यो खायेला, पियेला हैं। आपनका वो चीज़ने सब पसंद है, आपनका ये इज्जा फिज्जा तो कई जरा भी नहीं भावा। मतलब नहीं पर अब काई करो भाई आज का बच्चाने का तो वोज़ खुब भावा है जा पर अब समय का मानसे काई करी सकाँज अपना नहीं।